Ye chinanchi, ye tejonnchi, ye chamaconchi, ye-yeña'anchi le'nde yeei ɨ́ɨ́n ɨ́ɨ́n-i, xi ndeei ve'enchi, ndeei chonnchi, ye tejonnchi naá kui'a ña na'anchi jnu nala'a kuiyai ye kuu jue'nui, te ye chamaconchi uu kuiyai, ye tilu naá ña jna-ininchi xi iyo kochinui, jue'ei tajna'ai ye chitií yuku ndekaña'ai ve <hesitation> <noise> pues el perro, ye china naá ndeei ve'e, te ko ye tilu naá xi kui'a jue'ei tajna'ai taka kichi yuku.